Fahalalako anazy aloha dia mety satria mba <hesitation> miady chance koa anao e. Mba magnandrakandragna anao sao dia mba mahazo course, manao course <hesitation> soavaly a, na course tomobile a. Dia manao loka maromaro anao dia vô mampipôka eo anao tonga dia matavitavy.